Beh bobhum mabi teh mgbak eden cha anong avaa orengha otabhodaa. otabho busi dah nwoma e. Atabhodah nwoma avongha bi eh, nka odah ntabha e. che edah tabha khe, ofofona ose kwa aka osom asa ma ohono. Akwa yima atabhah arong. Nfafa. yina anong atabho dah odamoh. Da odah madi oning meh weh ohero obo e. Bet adeh onong kwooham achi bhi, odah manda manda araa tabha adamo eh. Yan kwoa asi? Ahang bii ayin hyan azah roribi sibeh makpe nchikpa. oham nchikpa sodah aza piri khe aben anong pa ana kpokpe beh nangho beh bra anang ho beh bra anongho nchikpa sah agwo ataro moh iforr igangho meh woh ofona agwo gwo seh atabho odah nwoma onwo khifort oshini ashop khekpebha. ashobha bii kereng. Odah hodik okah macha oda ade. Odah ohawindeneh odah amaro odah meh affa yimah hoh odah atara mara atarech eda chen mmom-eh ma-cha amumoh owangha bi-ita asi meh beh kwa kwa ashini abeh pab ariyan ayongho beh timoh afona awut asia asi songhe tah atawodah marere ma ogba kwu ashiwa kah atawo odah moh odam mo masan ashiwa ifuri nne biri beh edo woh odop aneng mah animi beh woh ohop bi odak wumo kwa atawap abi-ita awoki esi wokeh pari yan ayongh hoh beh kah atimeh asah osom neh evi mana akpanem ogbr kwuna kpenem meh akwa atini ifohr soh mi heh hamin kwo oda nwa ntawa oto kwara ifohr ni ewehowek ifoh-ni wuru biri idowo odop itera here beh ohop beh ohop bi yera abi-ita afra beba atimo ata asi otom befah wamr beh mma asi osena kwurima awahe erimorina tuterih atap moh okum kwo